Au guine nai- au guine nai atanu iagomato nega nai tu au tu dia ekaresia ai vavinegu gai ga vegaragoto nega nai au gegu maguri gegu veiga maki guriguri tu aiagoto goi sena au gegu veiga tu asi lorinai veregauka nuganai garo gutuma benamo gai ga vegaragoto nega nai au garagogu kekei ia tu dagi gabi tarimana, yut geri chemen seim taim ia tu sandei skul ticha. Au geregagu mogo au tu lubu murikanai guriguri tu a iagoto goi senagi au tu dia dagi agabi to goi au gegu veiga tu murikai au lakava i mean tanobara maguri nai gegu tugamagi lakava be au ia gena dagi ai maki ia asi asapot gitakauato goi iagomato iagomato ia gena veiga agitarito goi iana au ikiragutogoi goi kamasi boveini tu bosensini, goi au bono gitagu au tu lubu tarimagu goina oveiani au kekei tu asi aiakuni. Iana bere kiragu bere kiragu bere gorigu lubu gana maigesi maigesi maigesina garo ta goi bono vei goi ekalesi ai bono lakatoga. Au garagogu na au ekiraguto mai veiga boveiani sena gabu tai asi bora gasini au garagoguna ikiraguto moga Maguri tu mainai dainai goi natura lualua bere maguri maniga goi next ya au akirani goi ekalesi ai bono lakatoga sikas klas ai bono lakatoga bena bono ekalesia. Ia gena guruga, ia gena tugamagi na au nugagu sena motu dia ia gena na ia lubu tarimana be iauka gena urai ia eiagoto au garagogu genai noga efoforito tu au ema kiraguto. Au kekei monai avarigisito oi bena nest ya lagani ta ekorin bena au ba ekalesiani aragu bono torea. Bena au aragu iana etoretogai ato au sikas klas to sekenlagani vaga lua na kekei au a ekalesia to natugu namba lualua na emagurito nuga nai au a ekalesiato kekei. Monana mo maguri guinena moga afitoga iato au natugu vaga rua na emagurito taimi nai gai mo lubu iaunai garakatoga tu moga. Ia gena na veregauka gena danu ia genai agitaiato ia gena na au gegu ai evaga fofori ato nega nai au ia garona asegagi ato tu veigana egorato. Aiagomato a ekalesiato aiagomato mumaiga bena gai lubu ai mumaiga au garagogu gena Gurugana eagomato maiga bena gia mo rubu dagina begabia egabiato au ama rakatogato lubu dagiri gama gabito beagoma mu maiga gai lubu iaunai kekei gatanuni benamo moga murigerenai gaina mo veiga gavei iato gia genana neganai gai gema varevare evinimato tu dagara gutumai korana gai lubu iaunai garakatogato bene gia varevare edogarito tu gia ini toma tu gia tu e tichani mo varevare gaina mogesina adogariato gia toma tu gia elementri ticha eagoto kekei 1997 ai auna moga amagitaiato neganai motu mo veregauka genana eagomato giana au ekiraguto afoloa to eagomato maiga veregauka gena urai gai maigesi avetoreto bena gia dagi ai beagoma mu olmost 18 ba 24 yas o maiga gia chemen posishin na kekei maiga barau gena urai gatanuni kekei au vavine geri wimen ministri geri treshra olmost 18 tu 20 yas kekei maiga mai treshra posishin nai kekei bena maitu veregauka gimanai veregauka gena urai gai gamagurini gatanuni au kekei mogesina ama. Maguri tu mu atanu iagomani kekei mu maiga nai mo vedanagi auna mogesina ama gitaiani neganai maitu veregauka gena na maigeri dagara adogaririto gia gena libai evinimato au garagogu genai eagomato au gegu na kekei dagara ema foforini kekei a dagar namo ta tu asi bodogari kavaiani a ta moga gia iauka gesi vau iana bekiramuni ia nokira inigesina beagomani bema tubu kauni goi gemu ai monai vau befoforini marevana bogitaiani tu gemu ai tu ilau vegata goi vetogamu mogesina kekei berakarosini